Ho hia paa dɛ mboframba a wͻwͻ skuul bosua awensɛm, wͻatwe egu hͻn tsir mu, na wͻakenkan no dɛmara. Osiandɛ sɛ wͻyɛ dɛm a ͻboa hͻn ma hͻn adwen no mu onyin. Afei so, ͻboa ma wonya adwen a obotum ͻakye ndzɛmba akyɛr. Sɛ wosua awensɛm no gu hͻn tsir na wͻka fi hͻn adwen mu a, ͻboa ma hͻn adwen no mu dͻ na wonya mu ntseasee so a, ͻboa ma wͻdze mu nsɛm no dze bͻ bra.